Ny fomba nanaovana tiserta landihazo a, alaina aloha le lamba landihazo iny, de avy eo a atao ny sarin'le tiserta, atao zany a atao mitovy endrika hoe ohatr'izao 'lay tiserta ho atao, de avy eo zairina akambana 'lay izy.